Yäki tambien äjtyä mkumku'oji äjtyät acostumbraotät wa'ktyän nkä'su sea pu'syiane, sea pituane, y tambien este tzäk yawa säk pimpu ntzäkpatä'ijna y jete acostumbrado ja'ku kyä'syaju, wa'tyän nkä'su äjtyät y tambien nto'nhpatät ujku ntzäkpatät atuli, o ju'tpatä't po'te wa'kutyän nto'nhupä, wa'kutyät musu jana nkojtyo'nhu'p kajwel, por que tambien kajwelti tzyäjkapyatä mal, entonce nto'nhpatät ujku, mejor wa'kutyät nto'nhu jete, jete acostumbrado wa'kutyät nto'nhu, a tambien cuandotän nä manhu ane tzäki äjtyän yumpatät äjtyän äksi, ka pu'syi ane, sospatä äjtyä säk, je äksi matät nkä'ti y je säk este nkä'patät wa'kutyät ntokse'tu, tokse'tusye'nhoj ak sujkäpyatät ayoj ntzanpatät äjtyä ane wa'kutyät musu mona, wa'tyä't musu jasä y me'tzpatät äjtyä ay tambien wa'tyät monupoji, wa'kutyät ni'nhtzyok tzäjku por que jetij syunpa tiempo y entonce tujkusye'nhoj ma'ntetä't nenhke wa'kutyän sosu, wa'ku wa'ktyän nkä'supä, tambien piduane jejtzyetät ntzäkpa matät me'ntzaye yawasäk, me'ntzapyatät 'yay, y matät nkä'ti äjtyä aksi, mität ma'ntze, ka ijtu aceite, ka ijtu koya nkojtapyatät usytya'p wa'ku pyajku 'yoma y jejtzyetät ni'knhtzyok tzäkpa, tujkusye'nhoj entonce ma'ntetan sose, nyanhpa como pu'syiane' nyanhpa como una hora waktyän sosu y pitu'ane' nyanhpa como dos hora wa'kutyän sosu, wa'kutyän musu nkä'sä känhusye'oji y acompanyatzäkpatä sea ujkupi'k u sea kajwelji'knhtumä.